hefst í dag og stendur fram á sunnudag meðal viðburða á hátíðinni er sviðrannsókn á samheldni kaffi og kleinuboð vantaði bara einhvern vettvang fyrir tilraunastarfsemi við leituðum að rýmum og fundum þetta frábæra rými fyrrum almenningssalerni undir stjórnarráðinu þetta er þrungið merkingu við verðum með allsherjar opnunarhátíð á fimmtudegi þar sem verður lúðrasveit og rauður dregill á föstudeginum við verk sem við sömdum öll saman og svo verður á laugardeginum það verða innsetningar krakkar gefa ráð maður að detta hljómsveitin þrjú á palli

sjötíu og níu snýr aftur hingað þannig að það verður margt að gerast á viðsjárverðum tímum setur þetta rými ykkur ekkert svolítið þröngar skorður er hægt að búa til sviðslist í svona litlu rými spennt fyrir þessum skorðum og við erum líka að ögra sjálfum okkur og kannski gestum og gangandi hvað er leikhús leikhús getur verið hvað sem er og okkur langar til að þetta leikhús verði einhvern veginn

verður hérna á hátíðinni já leikhús er ekki bara stóra sviðið það getur leynst víðar

í Hörpu um helgina Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson

og hafði séð myndina þegar ég var lítil en ég áttaði mig eiginlega ekki

hvað ég var að fara út í þetta er ótrúlega flottur söngleikur vel samin músík og skemmtilegir textar og bara saga

líka að dansa náttúrulega nýbakaður Íslandsmeistari í sjónvarpsdönsum það hefur væntanlega komið að góðu gagni já algjörlega

til þess að fara yfir það allt saman ég vona að það fari allt

vel og ég detti ekki á andlitið en mér finnst svo gaman að dansa að ég tek því bara fagnandi

auk Jóhönnu og fara söngvarar á borð við Helga Björnsson Sölku Sól og Þór Breiðfjörð með hlutverk í uppsetningunni

dagur íslenskrar tungu er á laugardag og verður fagnað með dagskrá í Gamla bíói þar sem listamenn á öllum aldri beina athyglinni að tungumálinu meðal þeirra sem koma fram er tónlistarfólkið

Auður g d r n og hundur í óskilum leikkonan Þuríður Blær Jakob Birgis og leikarinn Vilhelm

þörf er manni þessum á nikótíni og mikil er nauð hans fái hann ekki tóbak inn undir vör sína víkingur ég skil ekki neitt sem þú ert að segja hvar er þýðandinn

eingöngu á framandi tungu og engin leið að gera ykkur skiljanlegt

maður einn vill segja mér finnst þetta frábær dagur til þess að átta sig á því ef maður hefur ekki þegar gert það hvað það er mikið kraftaverk að við eigum þetta gamla tungumál öll saman og við erum alltaf að vinna í því að halda því við og skapa eitthvað nýtt á íslensku

íslenskan er svo gríðarlega umfangsmikil og óravíddir hennar þvílíkar að við fórum að grafast eftir orðum sem sem ekki eru notuð dagsdaglega vegna þess líka að allir hafa gott af

að auka orðaforða sinn

að okkur ýmsum orðum sem við heyrum ekki eða sjáum

í þessum undirbúningi átt þú þér eitthvað sérstakt uppáhald eða sem vakti þína athygli já mér dettur nú í hug orðið sem er skemmtilegt að því leyti að maður veit ekki aveg hvort þetta er al kaskótrygging eða

ég held að við Íslendingar séum kannski síðust til að átta okkur á því hvað við hirðum vel um okkar tungumál miðað við margar aðrar þjóðir við

erum ótrúlega fær í gagnsærri nýyrðasmið og hikum ekkert við leita langt aftur í tímann til þess að finna orð sem henta því sem um er að ræða hátíðin er haldin á vegum Árnastofnunar og mennta og menningarmálaráðuneytisins og er ókeypis og öllum opin við eigum að nota íslensku við eigum að taka þátt í sköpun hennar og þróun og

á lífi og við eigum líka að njóta hennar menningunni er þá lokið þessa vikuna en það er sitthvað fleira á seyði um helgina til dæmis sýnir myndlistarmaðurinn Ragnheiður Jónsdóttir sína fyrstu einkasýningu í langan tíma á gamla Borgarbókasafninu við Þingholtsstræti

mun sýna verkið suss fjórum sinnum yfir helgina á Nýja sviði Borgarleikhússins en við þökkum fyrir okkur þessa vikuna góða helgi